Manuwe izeci, izeci gwadagha, gwada izeta, to kana da fda, fucu luss kafdi beti, kbeti cif vda ka gha dagha da hani ghaya blagha kadze cigha wa'agha shinge, wala cigha namsi, kan hini da hina harci gwan, viyawa harciva gwil ka thtka nickena. Ize tka-tka tke gaskiya nise su-wa ana <hesitation> kwaraghe a mine, kai zida neci a labaci kwarighe nekene mine gaskiya har ga allah zida. Ziduwe cine to nju-juroto zida-zidawe nade har mai kyau ma to ka ka thadwa kai kai thadawa cighe thbrate manici haya, ka sawaya, kaghe mani allwula thabrate ka ha dhaya da man sallah ana muslaci min min tha a iye luwa gaba daya. To iye otse luwa, to azha ka warghaza da mkata wude, nise ghuci, ne ci sawara bigheka a zidhwa gaba daya, to duk ka ka kwara mni mni ski gha ha da b ɓda saboda allah daga na gwazgette halwa va zena nine kwa kwara min mine gha gha daga cineva da dtha karuwane zida zida labari zida, ebehe behjnichena ski zida ghu niqi laba lga ku maniwe zagha

Nana ske mada hari hina brava, to yanxu nja gida na wude nckema, yanzu kana ma'a ka wasa juka wasa keha? We gha dghe digha dhafici da wusa sana kana, dighe da vlana, ize yuwe gwal a tughe, twihi na kthuha gwre twiha a hul ka thidiyava kena, gwihi tam tam kthaha gaba daya ku hakar ku tdi wussani ci gwihi. To dighe ci kha dile ci laba ga wussa cilaba tugha ciha wude wude yuwe ju tuha zo wude kena, da zamaha wude kube, naya kube da zamaha wude a kube gra ma tka dwite ista ka tassa gaba daya nacine, dubu dwife sata ka tassa, da zamahaha dubu dwife ana tassa. Ka kaha ci ga talaka, a ske da had-hadava kup babar hine ma thavagha, gwal ndalava tha ze skwaya dabu hwanga mbici hari ze zdaya